उम्मीद शब्द सुनते ही हुमाए मन में एक रौशनी की किरण उभरत है जैसे अँधेरे में कहीं दूर दीपक चमक रहो होये। जा ब भावना है जा हुमे कठिन समय में टिके रहवे और भविष्य के कुछ अच्छा होयो को संभावना पर भरोसा करवे को हौसला देत है। उम्मीद बो पुल है जो हुमे निराशा से निकाल कर सकारात्मकता की संभावना की ओर लायी जात है। जब हुमे उम्मीद के बारे में सोचबे को मौका मिलत है तब हुमे बे लोग सामने आत है जो तमाम मुश्किलन के बावजूद अपने सपनन को जिंदा रखत है। उम्मीद सिरफ एक भावना नायी है जा हुमाए जीवन की दिशा दीवे वाली शक्ति है। जब भी हम किसी नये लक्ष्य की ओर कदम बढ़त है तो उसके पीछे उम्मीद की भावना होत है। जा एक बीज की तरह है जिसे अगर सही वातावरण मिले तो यही एक विशाल वृक्ष बन सकत है। देखो सबसे सुंदर पहले यो है की जाये साझा करो जैसे करत है। जब हम एक दूसरे को प्रेरित करत है या उसको मनोबल बढ़ात है तो हम उनकी उम्मीद को भी जीवित रखत है। जब हुमे जोड़त है हुमे अगले आगे बढ़न वाले प्रोत्साहित करत है और हुमे अपने सपनन के प्रति दृढ़ रखत है।